أول شي بقول له إقرا كتب متنوعة عشان تتعرف على أساليب مختلفة، وحاول تكتب يوميات أو قصص قصيرة بشكل دوري وشارك كتاباتك مع ربعك وفي منتديات عشان ياخذون رأيهم، كمان شوف مقالات أو مدونات أو أشعار، ركز على أسلوب الكتابة فيها، ولا تنسى كل ما كتبت أكثر كل ما تحسنت للأفضل.